Mi ve'ita limse ha leddi mi forta dum, mi nyobba boddum heba voda, mi hosa mi yaha mi siga ha babal sigugo kare.